Henany io moa ndra ny tarehy raty afaky ovay minga tsy latsaky ambanin' izay koa ny fanovategna ny fanahitegna io, i toetsitegna io, ka la ny maha izy ategna mifototsy amin'ny toetsy amin'ny fanahy, la mora ny manova azy mora, mora ny manoav ny maha izy ategna ho soasoa kokoa